طبعاً خالي من الفقر، التلوث مقدور عليه مرة، أو ما راح يظرك، أما الفجر هو إللي راح يظر عامة المجتمع، واللي ي- يرغم أغلب الناس على السرقة يعني وكدا، إنك تعيش في عالم خالي من الفقر راح يفيد المجتمع جداً، وراح يساعد الناس عالتفهم، وما يكون فيه فرق بين الناس.